Arasa mokoieta pañandepo mopeti, kua arasa jae yandemo mandua ko jare vaetiño yande puere yaja kua vaerasi guasu jeietete ñakañi ivipe jaeraviño vi opama vae oyeokenda yandegüi mbaeti ma ñai iru ko ti esa yakiye kua vaerasi guasu güi